ساختار ان اكون <hesitation> اغلب الضن ان اكون قرد ادا كنت حيوان بري ساكون قرد لل- <hesitation> نريح نسوطي من شجرة لشجرة نتأرجح وحالة نريح غير نلعب